Filipine ɲaan, awe zuna maro ɛksipulɔlatɛre nɛ baro Migɛl Lopɛze, ho a nunɛɛ aya we voyage matete a ho vɛ zuna ho Filipine. Donke zɛrɛ zɛrɛ, filipine a keretiɛn ra lo matete. omi, wa yɛrɛ we mi aba'o bera sirtu ho katolisisimu.